<hesitation> Loza voajanahary aminay akagny ndraika, <hesitation> hain- haignandro, andro maigna bi zainy, de misy koa <noise> cyclone rehefa onga- volana février iny zany tegna misy cyclone aminay akagny, de misy koa <hesitation> ranobe, ranobe ndraika ohatra hoe fahavaratra farafarany keo igny de le fahavaratra igny de miakatra rano, de zaigna- io zany tegna mamely tany misy <hesitation> tany akagny antsinanantsinana akagny.